Karazagna raha hanina managna hevitra diso kanefa dia sy raharahiana loatra dia karazan-kanina mampaharary kibo ohatra na mamparam- misy koa mamparary nify dia misy koa mampisy alerzia dia fantatra anefa izy a fa dia sy raharahiana foagna izao dia hohanina.